<noise> yang-yang kita tau bank itu tampa simpang doi bikiapa kong kita bilang tampa simpang doi karena kalo macam tong kaya tong mo biking tabungan kong kaya tabungan itu tong mo rencana laeng bagitu kaya untuk tong mo keperluan laeng itu doi yang tadi tong mo ingin biking tong pe rencana itu kan bisa tong simpang di bank jadi kalo di bank itu kalo tong simpang kong niat mo biking rencana laeng bagitu supaya kalo tara mau dia tapake itu tong biking jang pake atm jang pake atm tong kaya menabung bagitu saja di bank tapi tara usa pake atm karena <noise> kalo tong pake atm itu kalo macam tong <noise> pe keperluan sehari hari kalo kalo misalkan bolom ada tetap akang doi yang tadi tong mo rencana biking yang laeng akan dia tapake jadi itulah bikiapa kong kita bilang bank itu tampa simpang <noise> doi.